Ja ku ta kui'i tiuku en primer lugar ja kaando ja ku kui'i platano jiaa xeva'ando licuado io ja ku piña tiuku tna'a xekaava'ando la'a agua xuuko'ondo tiuku ko ja ku kui'i melón jiaa tna'a xuukaadando la'a agua xi'indo ta manzana tiuku xuukaajndo tiuku ko maá kui'i jo vitnaa xuukajndo pues k <hesitation> udu kuiini mendo xuke'e xuudake'eña ensalada ndia'a ja xede ko ña'a maá jiaa kuja io vitnaa ndee kañini ndee xiinindo jiaa ni ku.